נישט עכט. ס'איז נישט ממש מעגליך, צו פילן ביי זיך א סיפוק, און לעבן א לעבן, אן דעם וואס מ'איז אנגעקומען אויסצופירן די חלומות. ווען איינער האט גוטע שאיפות מיט חלומות, און ער נעמט דאס אויף א ש- שריט ווייטער און ער פירט עס אויס. דאס מאכט אים, דאס געבט אים סיפוק, און גיבט אים דאס געפיל פון א גוטע לעבן.